Izaho izany tsy dia mpandeha hotely loatra fa <hesitation> ny anahy tiako ilay misakafo ato an-trano. Fa mety hoe indray mandeha isam-bolana eo aho izany no no mandeha mivoaka kely hoe mihinana any amin'ny hotely ilay rehefa vao avy nandray karama iny ohatra! <hesitation> Dia ny hotely tena tiako izany an, <hesitation> ilay hotely gasigasy ireny ihany. Izaho tsy dia tia sakafo vahiny izany fa ilay sakafo gasy no tena hitako hoe matsiro.